सोर्दि लगिल अमि केनगेनि जब् खेअर् कोरिव परिन्, हेतु अमि ते तिअ गरम् पानि खव लगे। तर् पिश्वत्, तहेरि, सब् बने बेसिके पियस् खव लगे। पियस् खले जो जोल् दिसि सोर्दि धुनय् के होइ जये। दन्, मेदिचिने, मेदिचिने लव परि। मेदिचिने नोत् चोउघ् स्य्रुप् वेकोल्, तैसो नेमे के किब पिल् छहे पिल् छुखव परि। तर् पिश्वत् होल् हिय गरम् भप्ल, गरम् भप्ल वलगे स्तिम्बुलिक् होइ हेतु। कपुरे खन् लोगेगिने, तेतिअ पुर अनब्दि अने खनेर् लोगे थगि वलगे। तर् पिश्वत् अनेग रिक्स् लव वलगे, न कोन्तन्, न कोन्तन्, न बन्दिन्गित् ते तिअ हेरि होल्। अहो तर् पिश्वत्, जोदि हेतु, बने, बिओ पपो न बगे, ते हेतु खनेर् वने हेरि कोरिव लगे। हान्, फ्लुतु जे तिअ वने, बलवग् जते, तेतिअ खनेर्, अय मर्क्स् बिने थगि वलगे जते बलवग् अत्ले न जये। ते हेतु अरो, तैसो हर्के क्य लोगेलेले एतो जल्दि सेस् हो जये, बेसि तिमे न लगिने।